Alura le verdüre biologiche a custu dë pi përché a i va co dë pi a feie ven-i përché se ün a i da pa nen a i va dë pi a feie veni e pöi dopu a s'na cöi co dë menu përché tante a marsu opüra a pìu ël marin o